Livi na ja'a nkaso ye taka ye yoo eneru á, orre lo ndakuso ye yo eneru á, lujua iniso lo mijiiyu'u te <hesitation> taka livi lo ye yoo febreru á lo miji na'i ka tuku, te lujua ve ta ye yoo marzu, ta laa naá kueni kueni <noise> kikuita taka ye lo kii ye ja'ni, te lujua ne'ei jue'e ta ye yoo abril ye ja'ni nka naá, ndakuso yoo mayu te ve ye livi lo na ino nka lavi te lujua ye jo nka ye lavi naá iyu'u, abril lujua nka na ino ye lavi naá, mayu naá, juniu naá, juliu naá, te lujua na'a nkaso lo lujua xita ye lavi naá, te ta agosto naá, septiembre naá, lujua wa'a wa'a ní nka kuu, lujua ka nama nka ye tiempu naá jue'e, inoso ta yoo octubri, noviembre, te ta laa naá lo yekuita ye ja'ja tuku, ve ye ja'ja naá, diciembre naá te lujua ni inokava ye kuiya naá, nama nka ta ye tiempu naá lujua ve.